اب کبھی کچھ کسی کو بات بول دیے تو انہوں نے اپنا رنگ بدل دیتے بولتے نہیں، وہ کائیں کوں بولتے بولتے تو چیمیلین کو دیکھ کے بولتے کیسا رہتا ہوتا ہے۔ ایک چھوٹی لیزرڈ رہتی جو فل جادو دکھاتے رہتی، ادھر ادھر موڈ چینج کرتے رہتی، اور جیسے جیسا اس کا موڈ چینج ہوتے رہتا ویسا ویسا اس کا کلر بدلتے رہتا۔ سیم ایکزیکٹلی کیسا بولے تو ایل ای ڈی لائٹ کے جیسا، کبھی براؤن میں رہتا، کبھی فل رینبو کلر میں آتا، کبھی گرین۔ مطلب آس پاس میں جو کلر ہے وہ کلر <hesitation> کو چیمیلین اپنا کلر بدل لیتی، ٹھیک ہے۔ اور اس کے ساتھ میں یہ چیمیلین یعنی جو جنور آئے ہیں وہ کہاں دکھتے بولے تو آفریقہ کے گھنے جنگلوں میں دکھتے ہیں۔ انڈیا میں بھی رہتے، اتنے زیادہ نہیں رہتے۔ کبھی اپن پارک کو گئے تو پارک میں اپنے کو دکھتے، جھاڑوں کے پاس میں چپکے وے رہتے۔ اور <hesitation> بالکل سٹیچو کے جیسا <hesitation> ٹھہرے وے رہتے ہیں۔ ان لوگا تو چیمیلین کا جو رنگ بدلنے کا ٹیلنٹ ہے، وہ ایک دم بہت اچھا ہے۔ اور اس کے ساتھ میں جو الگ الگ ریپٹائلز ہیں، سب الگ الگ اپنے حساب سے تھوڑا بہت رنگا بدلتے۔ تھوڑے چیمیلین کے اپنا رنگ نہیں بدلتے، الگ الگ ہے۔ اپن اس کے بارے میں زیادہ ڈیپ میں سٹڈی کریں تو اپنے کو معلوم ہوتا ان لوگا کیسا رنگ بدلتے، کس ریزن کی وجہ سے رنگ بدلتے۔ اور زیادہ تر ان لوگا جنگلوں میں جھاڑوں کے پاس میں اپنے کو پائے جاتے ہیں۔